Thin ni mantegala nthithu x'e ya la baya xranila minchi ni'e naya tagila thi ndathee thi thi aceite ni maravilla la o xra nch'i thi ndendathe'e xeen thi thi so'ya ya ya la ga'ian ga'ian chiru'na ya pero na n'ena thi thi manthegala nixinchin thinala nena lala yange thuena pero jila ba yaa chujni thuni ena uxranchi thi manthegala rajua 'ia ne chujni nie'e yaa thi thunda thi aceite thi maravilla jani thila nda thuchji thi thind'e nala nda thuchjin thi thi aceite thi so'yaro yaa thi ntha thixin nena.